La cosa chiù rumantica pi mia fu lu filmi Titanicchi pirchì nta la trageria chi succidiu a tanti genti mbarcati supra dda navi ci fu na storia accussì rumantica tra dui nnamurati chi nsina a l'urtimu luttaru pi stari nsemmula e mòriri nsemmula. Fu sulu un casu chi idda arristau viva 'n capu na lapazza e iddu nveci morsi ghiacciatu nta lu friddu mari di l'oceanu.